Na malaky be manakôry fotoagna, ny asa atan-tegna mila ata arakan'zay vitan-tegna fao fa tsy mila ke hoe atao m- malaky be karaha le fandehanan'le fitaova koa satria izy koa ke an-tena tsy hanaraka le rythme an-tena mety possible harary.